Amiko aloha ny asa, rehefa tiana ny asa dia mety daholo, rehefa mahavelona fotsiny iny izany dia tsara foana e, ny fahaizanao mankafy azy ihany <noise>